په ځنګله کی د مرغانو او نورو حیواناتو ږغونه وی. سهار وختی په ځنګلونو کی د مرغانو خواږه ږغونه یی او د شپی د خوا بیا په ځنګلونو کی ډیره آرامی وی. ځینی وختونه له ځنکلوڅخه د وحشی حیوانانو ږغونه هم راځی. په ځنګله کی هر ډول حیوانان سته او ځنی وحشی حیوانات یی خطرناکه دی. ځینی امریکایان ځنګلونو ته نژدی ژوند کوی او همداسی عادت سوي دی.